متابعة الأخبار لها مميزات وعيوب، مثلًا مميزاتها المعرفة فمتابعة الأخبار تبقيك على الإطلاع دائم بما يحدث في العالم، مما يساعدك في اتخاذ قرارات مدروسة سواء في حياتك الشخصية أو المهنية، ومن العيوب التوتر والقلق فالأخبار وخاصة الأخبار السياسية مثل الحروب والكوارث الطبيعية تؤدي إلى الشعور بالقلق والتوتر المستمر.